L’armali chiù attivi di notti sunnu la taddarita, lu cuccu, la civetta, lu varvajanni e la vurpi. Sunnu armali nutturni chiddi ca sunnu vigghianti e attivi di notti e spissu dormunu di jornu. Certuni evitanu lu cauru di lu jornu. Certi autri sunnu chiù attivi di notti pirchì cercanu di evitari la prisenza umana di jornu.